لو كان بإمكاني أن انا اغير حاجه واحده بس في الماضي بتاعي انا كنت اخترت أن انا اغير اااا تعليمي كنت بدل ما ادخل قسم المواد الادبيه كنت دخلت قسم المواد العلميه لان كان عندي ااا طموح ساعتها وكان عندي طموح في المواد الادبيه بس حسب الوقت كنت هبدع اوي في المواد العلميه لو رجع بيا الزمن هختار أن انا حولت من ادبي لعلمي